<hesitation> ugbe- eva bha-ede ami owhonmhe-ebe kaka, and eba ya hehe, ughia rie-ek ude eba ya hu- uwhon ebe kaka, udi edin, ude- eba yahe abhu umhen <hesitation> ehie, ahubasa udo. udo- gha de ugha dho fo, udho. ko- ke-enen usame yo- uwe gha-samen yo, whe- ebe yo uhe e- be yo, umue edin yo uguehe. udhole oo bhe- gha no wha- kpe- gbe. eni ebe ni udo mne yi odo udo- gha da mheb uwe gha ze dumhen, dumhen ogha yan dho- sun eni din udo suhen bhe-ereni udho birabi enu- ebeni. Udo- dumhen dumben. oghi dhosun emidonni oghi dho sun bi eni- ebe ni hia udko same yo, uwe gha samen yo udhoni filter te, udh riele bienni pot udo bie mibe, udho bie yo. udho bie yi-eni pot udho mu fie- nen. udoho kpi elanm- hen yo, udho kpi ehen yo uwe gha dho kpi-ehen yo fo udo sowa bhi- eren no feko gha. Ogha-gha ogha ize gha emhin nu wehen- ukpe, uhe- ehien yor wi gia-alibasa yor. wi mu- gha nieki uwi yha lo uwegh. alone fo. udho- nuene. eni- em hin uwe-kha kpe munyenenni <hesitation> eni-amen ni nuwe muye- ene. iyan ahi amen nu- we medin yi fo ogha e- zegha uwii dho bire- ebe nu whe loyor uwe gha biro yo fo udo mufue-ene odho sowa o. oo before okhue dho ichiena o- yan ghi bhe kpe uwi dhoghie he me uwi dho hor <hesitation> eno- kele. ohe ize bhi. Iytew uwe gha hohe fo. uwi munmen ye-ene uwibiro yo uwi boil ele uwe gha boil ele fo uw- dhe mue-ame obhe- he yenen uwi dho- zumhen yo. uwi dho quehe. ogha ti fo ukie do tu ghi lua, eni- izeni. uwe mu fi filbea udho biroy or ud- do mudia lehe-eghe nomhan kpegbe odo gha asa mhen a- f mhan- gha fo